Ko laawol ngal ngoodi, ko ndiyam tokkude internet. Internet waɗi ko laamɗe fowru sabu hokkude jengɗe e njangol ngal, nguurndam ngal sabu ɓe waawi jokkondirde laamɗe e rewɓe ngal. Internet waawi heɓɓude fiyaangu ngal e wuro, kadi waawde jokkondirde hoore rewɓe ngal.